عشان تنضف الفرن أول شي تأكد من إنه بارد، بعدين إستخدم صابون غير كيميائي، أو خل مع صودا الخبز حطي مزيج الصودا والخل على الجدران الداخلية للفرن واتركوه من خمسة عشر لعشرين دقيقة، بعدين إستخدم أسفنجة أو فرشاة لتنظيف الأوساخ والشحوم لو فيه بقع صعبة، إستخدم مكشطة في النهاية، إمسحي الفرن بقطعة قماش مبللة عشان تشيل كل بقايا المنظفات.